Ñoo ihá ndinoni nuu kué, te ngue ka tiempo me'e vengui inyuu kai'i, ña'a ablir, marzo há iyu kai iin yii veji tuku nuuku yuuve, nan ven diciembre ka'a iunja vixhii, nuu yuu venu ian ndeen ñeto tiempo modo ndavii ocutbre noviembre, dionka muu ndavii septiembre ihonka uun ndavii dojan kuu clima no ihá.